लिघ्त् अमर् जनके फिर्स्तते हमर् ये जित्य स्वित्छ् तो ओन् करिव जित्य एलेच्त्रिचित्य् फ्लोव् होइ न। जोदो एलेच्त्रिचित्य् फ्लोव् बल्प लगे होइ त एपिशोद् प्लुस् जुन्तो है तो फिलमेन्त् थके हेतु हेअत् उप् होइ जोन्तो। तुन्ग्स्तेन् मा माने वितोर् बोन्व होइ बल्प वितोर् हेतु नाने हेअत् उप् होइ त एपिशोद् जुन्तो माने फिलमेन्त् थके। हेतु हेअत् उप् होइ केने हेतु ग्लोव् कोरे जुन्तो लिघ्त् प्रोदुचे कोरे अरो लस्तो जय् केने लिघ्त् तो लिघ्त् तो जुन्तो। हेतु बल्पोर् बहे माने इतो रेफ्लेच्त् कोरे प्लुस् रेफ्लेच्त् कोरे केने इत् ग्लस्सोर् बहिरोत् अरो रेफ्लेच्त् कोरे माने। फ्रोम् माने ग्लस्सोर् वितोर् प्र बहिरोलके रेफ्लेच्त् कोरे हेलके बल्तो जले अरो एलेच्त्रिचित्य् इस् थे मैन् माने एलेच्त्रिचित्य् मैन् वोर्क्।